Ti koxroxe la mé chꞌéna ti ka̱ké e ti nkojín chríkꞌá ntatsja la o kanta la tꞌikoni kixin jehe va la tꞌáya va chji̱níno o̱ nkojín chaon ka̱ñe̱ o̱ nkojín inta nójnó la tꞌáyá va chꞌéna va ti ka̱ké va, na tꞌikoni ri ntsí la tꞌikoni na ó tinká ó a̱ntsí yéhyé na kjá tjiko ñao chꞌénaxín va ti ka̱ké va a, la ntaha tꞌafa va na, ntaha xítꞌóna ndoe̱ va na, ntaha taáxin va na hasta tóchónta va ti xee̱n va nkojín ti koxroxe la chꞌéna ndoe chrínkí ti nkojín nchia kolado na ncheṭꞌo̱ tsíkichꞌénaxín va, na noehñani nkexrín chꞌéna va kjánchó tꞌikoni kixin xi̱kaha siín ti ndoe̱ va la, na nchónhñaaaa, hasta nánó siín ti ndoe̱ va a xikahya, na ti kontoá la kja̱xin chꞌéna va ka̱ké va iyéhyé na, ko puro chje̱nínó na inta la chjaon nkojín ika chꞌénaxín. Va ti ka̱ké va. Ti chjasin ntihi la mé siín ti ikoooo ntakíto a, la ko kja̱xin siín ti konchia̱ a ichro sin kaín ti sin chjasin ndesi ósé la ko nkojín sin hasta ijie la tjenka̱yáxin sin ti iko a la, ijnko ko malo chro sin kixin noxin teókjen va inta chjinaxón ijnko nchia, ndá tsjánka va la ndáchro sin kixin nkojín sin itsꞌen ichro sin, kjánchó jeheni na titeakohani táha, la pero nkojín sin la tóniakohe sin va la tꞌinkíté sin la o̱ nkojín sin la hasta tꞌóñá sin va kixin tjenka̱yáxin sin kixin noxin chjino itjen tsjánka la iii, chehe anunciar nkojín itsꞌen chro sin, na xi̱kaha nkojín sin hasta ijie la xi̱kaha tinkáchónki sin táha la ko titekaon sin na hasta ti ixjan ntsíntsí la kja̱xin na̱xa̱, na̱xa̱ tjenka̱yáxin sin kixin ti iko a la ijnko iko malo.